Ko taka amigaso, taka jna'aso, taka liliso, li o, xi <hesitation> ku-inijna'aso, te naní ore ja'aso, naní ore ndajnu'uso, te takaso ñatu ini-u'ujna'aso, xi takaso ku-inijna'aso.